i 'dutet na lakat ko nan a po i kwakwadu a nan poki jugö na bongolan kuwe

kenda na a ŋarakinda parik tiyana yi to'durjö na jur liyaŋ lo yi tiyana gbe kata ko jibitalijin sukuluwö kenesi' yala 'dok köti bulöne bulö sondu na ŋojik yi sukulu asan yi gbe kata ko puwet na'dit i kenda yala tojulin 'dok kata ko kule ŋutulu ko kulya naŋ ŋutu bge dende kutusen ka'de ka'de 'ba nyu kutuk geleŋ

i gboke ni ko ŋutú gboŋ ko ret lo yolá kodo lepeŋ a morakinda i kule kata 'boŋ ti lepeŋ 'dok rokoni 'bogo na mugä kutuk ma gboŋ a rekin i kule ŋutú kayit nyona

Ko ŋutu' a kenda ŋutu' 'bu'bulaö riyöju na gurusu naŋ do kondiri petesi' na kata yi mede kune

a kayuŋwö kuwe kulo kekenakinda ŋojik 'bulit na kenda na ko a nyo ko tojuwesi' nagon kule' ŋutuu logon ake kenda ko gboŋ dinyo tomurek kayuŋök kulo e ŋo ti sukulu logon ŋojik kulo mimindi ti koko galaki galakin ŋo gboŋge bukan

yani do denda di kinet let lo mimiyen parik na ko nene diŋit do toyinga lika ne diŋit kinet let lo wewelan yani ne diŋit do tu ko doctor a doctor lo bongi nye naŋ a do dendi di mugun net na ko de kinet let lo 'bayin a lo'but

kendya na bubulö kukunda na gboke likaŋ yi kikolin ka'de ka'de ŋutulu lo kenda kulo bubulö 'dulö na jibitiliya na ŋarakinda ŋutuu yi gboke kode' bubulö duggö na sukuluwöt na tinda ŋojik a kendi' kenda katani

anyen ret lo 'bulötö lo a poonda yi ŋojik ködö ti yi' tetene teten pirit nagoŋ ŋojik si'da kata nye na a ko gbe a pujö I lo ret kase Koko I mugun

soronyön kaŋ kune ma bgoŋ nake yi mindi yi titi yi tiju yi lalaju diŋitan kune liŋ yani ŋojik kulo do tikinda saresi ko soron na tokitayi dinyo anyen wasaka bgoŋ a pujö yi

nan bubulö rereŋgu kuwa ko kimur yi diŋit na toto ko tandaruwa naŋ 'an lupödu kata yu ann totoni' kata yu

ŋo' na'but naŋ mede niyo' a puun yi piritön ti gboke momoresi' kune a gbiyari lo'but loŋ ŋutu' to'durundi ŋojik ui kikolin lo'but logoŋ koko 'durundö a ŋutuu nahoŋ kotumalu ŋaŋarakinda jur

anyen piyoŋ kuwe' na mamata kune gbon a nake nan ködö 'dek ti nan minemi

ye ŋojik nawate kune a pujö goliyesi' yi kpake na tokelan nase ko ŋo' gbe always kulo naŋ ko mimindi asan yi ŋojik nawate kune yi kata ko ŋo' jore loŋ yi mimindi ŋo' gbe kine boŋgolan na'di'dik kune a tawelon e kilo ŋo' liŋ tin taji dikune' nagoŋ 'dok ta deden yala kune' golesi' nagoŋ ŋojik nawate a pu kune yi kpake na wore' nase na koko kune yöyöŋö parik sasanya parik ko laliyan a kune ŋojik kune kunu yide yiŋgi' 'burötön kulo a kunu de yiŋgi kine kulya a kunu momolukajini yi joŋa yide kunu ti puji golesi' a kunu de nye' kenda yala yi kpakena ŋaraki' na kine ŋojik kune nan ködö luŋgu di ti gaamente na ŋaaŋarak̄n ŋojik nagoŋ ko pusök kata ko pusök yikenda lakin 'bakan na gurusu nagoŋ koko tirini sukulu'bakan kilo ŋo' lo'di'dik kilo ŋo' gbeŋge ko aluwrsi ko söbun kosuka nagoŋ koo ti kekendi yi sukuluyu kine ŋojik ködö ti ŋaaŋaraki' ko ŋo' ma koko bubulö kenda gbeŋge kune' ŋojik kune kase kune tinaye'

kenda na a na'but parik tikinda ŋoji kaaŋ kulo a gboŋ kolak tikinda koko tetenda 'börik a lo'but ko a loke'

togeleŋ koko a si'daki' kak a kekenakindi' ŋojik 'busan na kenda na ko nyo tomurek a koko kitani' ko riŋitön kase liŋ yi kurju yi pujö na gurusu na sonyoni ŋojik yi sukulu

ŋo wöriet lo dedena kaŋ i bgwoke ni lo a arabia lo mökösi nŋwan

anyen piyoŋ kuwe' na mamata kune gboŋ a nakeye' kon 'yilunda kare yu an i mine mi an tindi yi kontena lokye' kode' konn a mijö siya ann tritŋ a nan dawale dawa' ann dawa'y ko winikö lo luŋ kulo lo luŋu a wota gatsi kulo yala ann lilijililija tina na piyoŋ kuwe kune gboŋ nakye' a nan buló' moju na koo kune

ko piyoŋ 'bayin ko ŋutu i mugun kuwen ti ŋutú kulo wora a lokpe riŋit na ŋutu na gboŋ 'bayin

sulua na kita na ko a tujarju 'ba pölyölyö

a ŋo' nagon 'n nyanyar parik na a kita na derja yani biriö na kura a ne diŋit yani do nyanyar jambu na storisi

mede niyo a morju i bgoŋ i pirit nageleŋ i tiga na togolonyon ti puö na kenda na i konda na kita i pirit na geleŋ ko riŋit anyen puweni gurustöt na ropni ŋiro i sukulu

ŋo togeleŋ na toto i tadaruwa kata ruruwö na kadi ko wini ma kimur kulo yoyoŋga kode' leleŋa ayi dorutö logboŋ i kiko pitöki kak nye naŋ a yi kimurtat kode' kimurta lo jounda maleria kulo leleŋa

böŋöji lo i uganda ni juwe ko ŋutu lo a möju a ti i sugujö na arabia nait na i kiko yu

kiko lo'but lo tokelani sa'yu na mugun na ŋutu lo a jöŋa na ŋutu i kadi na wini a ŋutu lo kadi na wini tindi lepeŋ wini lo tonong mugun na sasa'yu na

'deti' nagoŋ nan nyanyar parik na a ŋete do tikinda piyoŋ kimaŋ a do tikindi' 'balaŋ na kuku a do tikindi' ŋete na katani do tikindi mulukia i 'dutet nait a do yurji rjöyu ti 'balaŋ na kuku na gbe na'but

ee nan a pujö yöyöŋesi' yi wörö ko ŋo' loŋ ŋutuu liŋ wöwöröni

ko ŋutu liŋ a kenda i mede geleŋ na malu yu ŋero yu ŋutu liŋ bubulö ŋarakinda na 'börik geleŋ

togeleŋ ko nan a ŋiyun kaŋ kadi yu a nan suluji reja na porogo

kudu lo kaŋ yi bgoke you a jon diŋitan kune liŋ ama jon i diŋitan kune ka'de ka'de ko i yapani ka'de ka'de bgoso yapato buriö yapato budök yapato buŋan kine kune diŋitan naŋ kudu lo jojon

do tinda piöŋ na lilik i kalaya kata ko bongolan musala togeleŋ ŋo togeleŋ na do kokon na a 'dumunda na bong i na tawel do mamamara mugun lo lepeŋ lo do si siyadu ma sa'yu na rorokadu do 'dumundi nen bongo na 'yöröte 'yöröt piöŋ kune kata yu do tanyaki kuwe ni yala do 'dumundi bongo to musala na a do tanyaki i kuku'dilan ni nye na mugun lo lepeŋ lo a sa'yu parik

yani ŋo' togeleŋ a ŋarju na yeiyesi' ŋarju na gbiyari lo'but yani sowingo na bgeyari lo'but a ko gboŋ na ŋutu' yi pirit nageleŋ

tayipot kaŋ yi gboke ni juwe' ko ŋutu' möju piyoŋ nagon a ko dera

yi lor ni nan kokona kitajin ko se kulu 'nŋman kode' mukanat lalayi na toro'bo riya na kadijin derja yala a ko 'yila na piöŋ kare paran na ko ke tituŋgö kine kitajin kuwe' na 'di'dik kune an nu a pirikini' kak yukan de kotyaŋ an dederja na lalaji' toro'bo' de 'dok derja na tokotuaŋ na ko do ke derja a yesu an de pirikini kak yi yukan

wini lo kuru lo ko tiyi ŋiro lo'dit dodo' tiki i waran a ko paran a ko kotiyan i mukök nagon lepeŋ aje nyesu kinyötöt

sukuluwöt na gboŋ kaaŋ yi gbokiyot kune ŋarakinda yi titimba na kilo ŋojik lo gboŋ ko kine golesi' kune anyen koko bubulö titimunda na kilo ŋojik anyen koko joŋaji' yi kune' sukuluwö nagoŋ koo bubulö ŋarakimda kune kega parik ŋojik lo gboŋ ko golesi' ti yiŋga ko golesi' ti kuwen loŋ koo a medda

ko mugun na ŋutu' na ko sasa'yu miindi ŋutu' ködö möju winikö lo gbege panadol

kenda na molu ŋaŋarakin nan kuwe' mede ni yi kpake na robba na ŋojik kuwe' yi sukulu yala i kpake na ŋarakinda na mede nikaŋ na ko kule' kikiji lo miidi ŋaŋaraki' ko maratika kuwe' kule' ko jur na liŋ

'deti naŋ n nyanyar parik na a burukusut a ko ŋete' kogwoŋ kilo a 'detilön kaŋ ti kaje

banjajin na 'di'dik na nyöee yi tuwo'yo'yo' ŋarakinda wate ko gurusutöt nagoŋ koko suluji tujar nase ko yeyeesi' na lolorok nagoŋ koko to'durjiri tujar nase na a koko gbe'de gboŋ ko liweesi' gbeŋge wate a koko nyököddi' ribe

kenda na a ŋarakinda parik i kiko' lo 'dukö na kadijin na 'delani gurusu a ko lele' lo tiki na kimaŋ lo waya i gbokiyöt ni

aa ŋutu' lo gboŋ ko ret lo yola' ko ŋuti' gboke ni lo aa togeleŋ lepeŋ lo koŋ jibitaliya tomurek yani ti ŋuti' konye' ŋarju ti ŋutu' konye' gboŋ nyohanyoga tomusala ti ŋutu' konye' ŋarju kinyotot logoŋ ŋutu' nyönyö lo yi pirit nageleŋ

ŋutulu sukulu na 'dukö na 'duko ko ŋutuu ti jur kulo kukukinda yi' ama yi' joŋga ŋwajik kaŋ yi kenda ma kotumolu gboke liyaŋ lo gboŋ s lo'but ko ŋwajik kaŋ a kenda

kine bajajin na nyönyöye kune ŋarakinda wate kune ko suluja tujarju tujara nayit na ko bubulö gbo'dan a bubulö pujö nanayit gurusutöt na lepeŋ ŋarakindi mugun

ŋojik nawate kune a pujö yoyoŋesi i kulya ti konda na kitajin jore lukata na 'baŋ a tindi koko bgoŋ ko diŋit na'dit i kulyabti kenda ama kine kitaesi jore nagon ko ko kokon kine a tiki i ŋara ko ŋojik luwalian

m ki kinyötö ko do a derja kotiaŋ na ti jone jo 'bura 'boŋ a do koloki kopuröt na i lupundö kaŋö 'böŋ ko kak na a waran kotumalu na ti do 'dok nyöki derja 'bura ma bgwöŋ a korju

diŋit naŋ nan a lyöŋön parik na a diŋit nan nan a ta'dunda ŋiro liyo togeleŋ lo a nan Lyöŋi lyöŋön parik ko ŋun kogon lepeŋ 'dogga nan ko ŋiro logoŋ a ko lungu ropet kode ropesi katani

yani wule' na ka'dolanit losu kasu gboke ni lo ta a momorja ta a tinda loŋe a ŋutuu kulo momorundi' momorunda a ta kirut suluji' wu'yö na ka'dolanit lo ta soju kenisi' ki a ta kirut wulundi' ka'dolanit losu lo yi ŋutuu katani

ee a na'but yi moga na tojulin ko ŋutu' lo luduk

yi bubulö tengu ret lo 'bulötö yi kilo kikolin ka'de ka'de geleŋ piyoŋ na mamata kune gbwe a nake tomurek 'döti na dera na ti muköni mukö nake tomusala ti yesi 'döti naŋ pape